नहीं भाई, ये तो सही बात नहीं हज। कि तुम कोई दूसरा ने का ग्रहाब पर चली जाओ, न वो कोई बंदी बने लिए वहाँ का लुगक, न कही छे। <hesitation> असो असो करोज, पर ये तो भाई सही बात नहीं हज। अप में सुचू कि तुम्हारो दुईस पा वग, तुम को बंदी बने लेग, जैसे आपना भारत को को बनाया थो, तो कही सही छे। असो तो कही अच्छी बात नहीं शे, भाईया ये तो, असो तो अपने को नहीं करने चाहिएच। कि किसी दूसरा ग्रहाब पर चली जाओ, वो अपने पाप देगा अपने भगवान पाप देगा असो चीज नहीं करना चाहिए।